Men piyoda yurishni ko'proq yaxshi ko'raman <hesitation> sababi piyoda yursangiz <hesitation> sog'ligingizga ham foydali ham atrof muhitni kuzatib ketish imkoniyatingiz bor velosipeddan ustun tarafi yo'q <hesitation> gohida velosiped ham haydab turaman.